Ëntà gavé la sal perché a fa mal e duvré d'erbe u d'autre coze ch'a dan ën pö ën po 'd güst ai piat, ruzmarin, la salvia, d'erbe cume cueste si